Ny karazana fiteny fantatro indray an: Misy ny Malagasy an, misy ny Frantsay, misy ny teny Anglisy, misy ny teny Sinoa, ny teny Japone, ny tena Portioge, misy ny teny <hesitation> Malay, misy ny teny Arabo an, misy ny teny <hesitation> Grika, misy ny teny Italiana, misy ny teny Espaniola.